Allo, allo? <hesitation> Monsieur le plombier io? Azafady edy sao de mbô misy ôlogna misy ôlona ana- anare afaka mandefa ologno mandeha aminay akato fô tuyau anay akato fa nitete fa ela ary fa tsisy rano zahay zainy, ke sao de mbô afaka? Um-um, hafiriàna anà mety mandeha aminay to?